וועג וויאזוי מורישקעס בויען און ארגאנאזירן זייער וואוינארט איז אז זיי ארבעטן אסאך צוזאמען און זיי גראבן טונעלן און צימערן אונטער די ערד. יעדע צימער האט א אנדערע נוץ. איינס איז פאר עסן, איינס איז פאר קראנקע און איינס איז פאר די קעניגן. און אזוי וואוינען זיי.